اذا خيروني مدى الحياة بين البيتزا والايس كريم صراحة الاثنين احبهم يعني والاثنين مختلفين ما اعرف كيف اختار بينهم انه ذا شي مالح واذا هذا شي حلو، <hesitation> بس احس اني حروح واتجه للبيتزا لانها منوعة وانا شخصيا يعني احبها، <hesitation> وكذا بنكهات وبطرق مختلفة يعني سواء ايطالية او شرقية او زي كذا، واحب اني اتناولها يعني الايس كريم ما-ما حيشبعني، اكيد البيتزا هي اللي حتشبعني.